Do të preferoja të bëja blerje në internet sepse është më e përshtatshme dhe më e shpejtë. Mund të krahasoj lehtësisht çmimet dhe të gjej komente për produktet, gjë që më ndihmon të marr vendime të informuara pa u lëvizur.